اه نفضل جراية الكتاب على مشاهدة الفيلم صراحة، الكتاب يعطيك متعة أكثر أكبر ويعطيك وجت اه أكتر للتفكير وعشان تتخيل القصة، وتكون القصة في الكتاب ديما بعمق أكبر وتفاصيل أكبر من الفيلم في حين أن القصص في الأفلام تكون مختصرة وتكمل فيسع.